حيواني المفضل الاليف هو القطط. القطط بحبها جدا لانه القطط كائنات يعني تنظف نفسها اول باول وبتحب الاهتمام وفي نفس الوقت مستقلة يعني اللي هو خلاصلو حطتلها الوكل هي تاكل وعارفة ان هي هتعمل ايه هتنضف نفسها إزاي.